අපේ ශරීරය හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙන්න අවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ආහාර වලින් ලබා දෙනවා. ආහාර අපේ ශරීරයට උදව් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ශාරීරික සෞඛ්‍යයට. ශරීරයේ වර්ධනයට අවශ්‍ය කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ප්‍රෝටීන් සහ මේදය සපයනවා. පලතුරු සහ එළවළු වගේ ආහාර ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කරනවා වගේම රෝග වළක්ව ගන්න උපකාරී වෙනවා. සමහර ආහාර මානසික සෞඛ්‍යයට හොඳයි කියලා කියනවා. මාළු වලින් ලැබෙන ඔමේගා-3 මොළයේ ක්‍රියාකාරිත්වයට වගේම ගොටුකොල වගේ පලා වර්ග මතක ශක්තිය වැඩි කරනවා කියලා කියනවා.